Ny tsy hitovizan’ny sakafo biolojika sy ny sakafo ampiasana akora simika aloha raha ny fahafantarako azy an dia <hesitation> ny otrik’aina entin’ilay izy tsy mitovy. Ny sakafo biolojika be otrik’aina kokoa. Dia <hesitation> ankoatra izay koa an, misy ny <hesitation> <noise> ny n- ny vatantsika efa <hesitation> ny vatan’olombelona efa natao <hesitation> hihinana sakafo biolojika, fa ny <hesitation> ny sakafo simika mbola tsy mahazatra ny <hesitation> vatan’olombelona ny mandray azy.